Buruwetti mana njorka woni pine mum, hay ɗum njamndi non. Njamndi nee ana waawi ettude ko teddi. Pine joorɗo oo duu kaa hewaa ko wiyetee ana fusa.